يرتبط باشياء وايد منها الدفء اه يعطي شعور بالراحة الابداع <hesitation> يحفز على الابداع والطبيعة موجود في الفواكه مثل البرتقال الاحتفال يستخدم في المناسبات السعادة <hesitation> يعبر عن الفرح اللون البرتقالي يعبر عن الحيوية